كنت أتمنى إني أتحدث هالإيطالية والألمانية، <hesitation> وايد تعجبني هالبلدين وايد احب هاللغتين، أني الحمد لله اتكلم ا-انجليزي عدل لكن انا ا-افتقد هذي اللغتين، أيوه طبعا الفرنسية أح-أحبها بعد وإسبانية انا كنت أحب أتحدث كل اللغات.